முடிந்தால், உறைந்த மற்றும் பேக் செய்யப்படாத உணவுகளை ஒரு கண்ணாடி அல்லது பீங்கான் கொள்கலனில் இறக்கவும். உறைந்த பொருட்களிலிருந்து ஒரு முறையாவது, வழக்கமாக பாதியிலேயே, செயலிழக்கச் செய்ய வேண்டும் அல்லது சமைக்க வேண்டும். முடிந்தால், உணவைக் கிளறுவது, இந்த கட்டத்தில் சமையலுக்கு உதவும்.